ହମେଂ କିପରୀ ଓଦ୍ଭୀତ ଜନୀତ ତ୍ରୀ କୋର୍ସ ମିଲ ତିଯାରୀ କରୀ ପାରୀବା। ଚଲନ ତୁ ଦେଖୀବା ପରଥମେ ସ୍ଟାର୍ଟର ରେ ହମେଂ ଟୋମାଟୋ କେଂବା କର୍ଣ ଔର। ସୂପ ବନନୀ ପାରୀବା ତା ସୋଈତୋ କିଛେ ଟା। <hesitation> ପାରୀବାରୋ ଡୀପ ଫ୍ରାଯ କରୀ ତକୂ ସ୍ଟାର୍ଟର ରେ ଦେଖୀ ପାରୀବା ମେଂ କୋର୍ସ ରେ। ହମେଂ ଭାକତୋ କେଂବା ରୁଟୀ ଡାଲୀ କେଂବା ଡାଲମା ମିକ୍ସ ବେଜ ତରକାରୀ। କେଂବା ଭଜା ଭଜୀ ପରୀ ଜିନସୋ କୂ ହମେଂ ମେଂ କୋର୍ସ ରେ ରଖୀବା ଡେଜର୍ଟ ରେ ହମେଂ। ଜୋର୍ଲୀ ପୀ କେଂବା ଗୁଲାବ ଜମୁନ ପରୀ ମିଠା ମଦ୍ଯୋଂ ତା ଧେରେ ପସ୍ଥତୋ କରୀ ପାରୀବା।